Ma-milike e̱ ekhor nehuman mi like̱ ekhor naya gbomhan mi-like ekhor na ye buri o mhan mi-like agharuwowu egbefuommare agharode egbe fuo mhanre agha ru buo de egbe fuo mhan re emhon uwu- wu oemhebola guala nor plani dai ibolan nor na mie weh ghe nor gbenomha meh mhan <noise> like le ekbebe oe̱ normhan mhon ekhor yeje meh gualor ne nor mhan ghe mhon secondly enekhebe ni oghifiefele oghai fie wele enekhonokhoni ya gha huma wei mio bho de wi-gue gha ghon ghon wi-gue gha gie-wi-gue gha mhen joy eni joy ni wi lewe yes enomhani ghongho da weh Omhe si e̱ <hesitation> okhor jele daweh nara mhie ghenia ghe weh bhe nor mhan ogha mhen isi party da <hesitation> aghahu mhekoe gbe agha ghon ghon <hesitation> agha gbo-mha mi-like e̱ na gha <hesitation> <hesitation> ekaor isi party oe̱ meh like yaghalu <hesitation> life oghe naya gbomhan <hesitation> ekhor naya gbomhan, ekhor naya gio mha di ekho naya fion mhanrua ekho na yayelo gbomhale ogha yi gelo gelo fiale ekho nehuma nana mieghe weh mhan gba nor mhan ko weh mhanle belomhan diahe weh mhan gbae sowa weh mhaele bor yar day heh at the end of the day wi wel ghania enokhor ni wor like e̱ okhe be̱ oe̱ nikhi okhor ne huma oe̱ ni ki Okhor na <hesitation> naya gbomha oghor na ya shio mhan koto okho naya fion mhan hui aghimie sagie noghe nomhan aghi mion bhe gbe ehuma and secondly emhinodian amheba khiande since aghimi weh ghe ekhor ne huma enomhan mhon aseghe a ghi muefua abiesbe bhegbei aghi muefua ayesikole enomhan aghi hatele seh-do-wu na na mie ghenie eno mhan osu suwobo bhe ku wi ya ye tuo ok wi ya gue guan bhu nu wi gha gberale weh gha mio bho de de ordagu-weh orghale ordeleobie ekhor nehuman oheshioni-re agha guo mhan gie agha guo mhan ku oi meh like amie weh eghor ni oshi mhan ya gha gie oshio mhan ya gha ku enakhor ni-ohuman ekhor nehuma alele ooo ekhor nor ria namie weh orshio mhan de idire enekhor ni alele ekhebe el e̱ nor